Tombony azon-drô zirafy àby io zen̈y amin’ny tendan-drô lava be in̈y. <hesitation> Afahan-drô mahazo hanioaniny zen̈y zin̈y fôtiny rô ze mangala raviny àby io. Abòakaio resaka karazan̈a hatsaran̈any hatsaran̈anany fo zen̈y misy karazan̈a fitsijaran̈a zen̈y amin’ny vatanany ao hilainy zen̈y tenda-nazy lava in̈y.